اذا كان فيني اختار بين الطهي وتناول الطعام بالمنزل او الذهاب الى المطعم. كنت بختار الطهي وتناول الطعام بالمنزل بسبب انه لما تطبخ في البيت تقدر تتحكم في المكونات وتختار الاطعمة اللي بتناسب ذوقك وايضاً تكون اكثر صحة في المنزل يعطيك فرصة لتجربة وصفات جديدة في وقت ممتع في المطبخ مع العائلة او الاصدقاء.